Fomba piasan'ny pensily hazo indray de mampiasa ilay karibaona mivaingana ao anatiny izay fonosana amin'ilay hazo ety ivelany. Iny afaka anaovanao sary ary afaka fafaina ny soratra na izay sary vita amin'ilay pensily hazo izay naterak'ilay karibaona.